Tumä camioneta'i nyä'ijtu volante, nyä'ijtu je cabina'ojmä, nyä'ijtu llanta, nyä'ijtu 'yanhtuk, nyä'ijtu je radila, nyä'ijtu espejo, nyä'ijtu parabrisa, nyä'ijtu je 'yanhtuk juwä kyenyajpapä ka nyä'ijtu aceite, o ka nyä'ijtu je je gasolina. Hasta ahi namas.